Kur mendoj për të mërkurën, më vjen në mendje pika qendrore e javës. Është një ditë kur mund të bëj një bilanc të asaj që kam realizuar deri në atë moment dhe të planifikoj pjesën përfundimtare të javës me më shumë qartësi.